Mamlakatimda odamlar eng yaxshi ko'rib shug'ullanadigan sport turi bu futbol voleybol va tennis. Bilamizki futbol bu dunyodagi eng mashhur futbol sport turi hisoblanadi. Voleybol esa bu chiniqishga va odamlarni o'zlarini birgalikda jamoa bo'lib o'ynashga undaydi. Tennis ham bu aqlli sport turiga kiradi va odamlar tennis o'ynash orqali qarama qarshi odamlar bilan qanday o'ynashni o'rganishlari mumkin.